في أحد الأيام عثرت جطة فضولية على جلادة سحرية في حديجة جديمة، أول ما لمستها تحولت إلى جطة تتحدث بدأت تخبرها أسرار العالم و تفتح لها أبواب المغامرات، مع كل مغامرة اكتشفت جطة جوة جديدة وصارت تساعد الحيوانات الأخرى في الحديجة، وفي النهاية أدركت أن الجلادة ليست فقط سحرية بل تعلمها جيمة الصداجة.